ଗାଈ କିଂବା ଚାଗୋ ନିଜୋ ମଲିକୋଂ କୂ ପରିଚଯ କରିପାରଂତୀ କୀ। ସେ ମାନେ ସ୍ନିହୋ ଦେଖାଂତୀ କୀ। ଉତ୍ତର, ହାଁ, ଗାଈ ଏବୋଂ <hesitation> ଚାଗୋ ମାନେ ନିଜୋ ମଲିକୋଂ କୂ ପରିଚଯ କରିପାରଂତୀ ଏବୋଂ ସ୍ନିହୋ ଦେଖାଂତୀ। ମଲିକୋଂ କୋ ସ୍ଵାଗତ <hesitation> ଚିନ୍ହୀବା। ନିଜୋ ମଲିକୋଂ କୂ ପରିଚଯ କରିପାରଂତୀ କୀ। ଦେଖୀ ବାକୂ ଆଜୀ କୂ ସଂତୁଷ୍ଟା ହୁଈ ଥୀବା।